ནག་ཆ་གི་ན་ཡི་གྲ་གི་མི་པེ་ན་ནམ་ལ། ལོ་ཟེག་ན་དེ་ན་ཡི་གྲ་ཡུལ་དེ་ཨ་ཆིག་ཆི་ཆེག་ཏ། ཡུལ་ཆིག་ཨིནས་དེ་གི་རྒྱལ་སྤྱི་ཨ་བུ་ཇ་ལྷབ་ཀེན་ན་ཡ། ཆེག་ཏ་ཐེན་དོ་ཨིན་དེ་ལས། དེ་ན་ན་ཡི་གྲ་དེ་ནག་ཆི་གི། ཟོམ་བོ་ལིང་གི་ལོ་ཧྱག་ན་ཡེས་དེ་སྦ་ཏེ། དེ་ན་དེ་ཨ་ཆིག་ཆི་ཟེན་ལས། དེ་ཆིག་ཊ་ཐེན་དའི་ཏོིན། དེ་ལས་དེ་ན་དེ་ནིམ་དཱི་ཆུ་ཡ་ལབ་སར་དོ་ཨིན། ནིམ་ཡ་ལབ་ཏེ་ཆ་ཏེ་སར་དོ་ཨིན།